بتمني امشي مكه .عشان احج وازور قير الرسول صلي الله عليه وسلم واقعد هناك كان في طريقه واعمل عمره واتمتع يعني بالاراضي المقدسه